في نباتات نقدرو نزرعوها في الأماكن اللي مغطاية ولكن هتبقى محتاجة درجة حرارة معيني. زي مثلا الصوبات لازم الاعتناء بيها على طول، نزقيها اكويس، نديها سماد، انملحها اكويس وعتنتي بيهي. وفي برضه مبيدات حشرية لازم تبقى متوفرة معايي عشان انروشها وانحافظ عليهي من الحشرات المضرة خصوصا لو هي خضروات.